الكمبيوتر زي السيارة فيه قطع كثيرة أهم القطع التخليه يشتغل هي المعالج وهو اليفكر ويحسب كل شي في الكمبيوتر، طبعًا واللوحة الأم اللي هي تربط كل القطع ببعضها، والرام اللي هي الذاكرة المؤقتة اللي يخزن فيها الكمبيوتر المعلومات اللي يستخدمها حاليًا، والهارد ديسك هو الذاكرة الدائمة اللي يخزن فيها الكمبيوترالملفات والبرامج، وبطاقة الشاشة هي اللي تعرض الصور والفيديوهات على الشاشة.